<hesitation> Sy nahazo ragno nandritr- na- nandritra e roy andro iaho da izao gn'aniko raha mianso e zirama Allô <hesitation> as- akôry aby e azafady rô sy mamb- sy mande ragnognay toa da gnefa gn'ak- gn'ak- gn'anilanay ary mande avao nefa iahy mahavita avao e faktiora isambola mba mangataky agnareo sharô mba alefaso e gne ragnognay fa amzay mba mazoto ahay e mandoa faktiora fa mizaly ahay toa rô sisy ragno.